<hesitation> Karazan'e sakafo maha membo vava, ohatra amizany e tongolo gasy, e tongolo gasy da tena maha membo vava io, da akoatrin'izany e tongolo boribory gros oignon, mbola maha membo vava avao koa io.